gott kvöld mörkin milli manns og náttúru eru undir á sýningu aldrei aftur eða er of seint að skipta um skoðun sem opnuð var í tveimur dýr eru fyrirferðarmikil í verkum Heimis sem hann rekur til

Bergsteinn ræddi við Heimi Heimir lærði myndlist í Hollandi en býr í Los Angeles hann hefur haldið fjölda einkasýninga á undanförnum árum og var tilnefndur til Carnegie listaverðlaunanna árið tvö þúsund og tólf sýningin í tveimur samanstendur af málverkum og klippimyndum það fer vel á

því að Heimir sýni verk sín í gallerí sem kennir sig við hrafna því fuglar eru honum eilífur innblástur þegar ég var lítill strákur var ég harðákveðinn í

dálítið nörd með það fékk foreldra mína til að fara í útilegu eldsnemma að vori í svona veðri til að vera akkúrat á varptíma ákveðinna

fuglategunda svo kom þetta aftur þegar ég fór að teikna af viti

að einhverri þráhyggju og ég fór að teikna fugla aftur í raun og veru eru þeir eins og

manneskjur í verkunum og svo fer það að leiðast út í önnur dýr eins og

asna

þá kannski sérstaklega mig sjálfan öll mín verk eru til þess að vekja upp spurningar ég vil að þú hugsir um samband þitt við umhverfið ef þú kemur frá listaverki frá mér með spurningamerki um hvað er ég

held ég að ég hafi náð einhverjum árangri með verkið

það haft á þig sem listamann að hafa

mjög mikið ég var ekki meðvitaður

fyrr en ég fór að læra í Hollandi og það

af því að umhverfið í Hollandi er svo skipulagt skipulagt það er andstaðan við Ísland

óskipulagt ef þú ferð

gamlan kaupstað á Íslandi eru

á skjön en svo flyt ég til Los Angeles fyrir tilviljun

allt af öllu hvort sem það er gott eða slæmt og það hefur rosaleg áhrif á mann sérstaklega með umhverfið það er einhver smá klikkun í gangi sem mér finnst

Feneyjum í þriðja sinn í síðustu viku þetta er ein umfangsmesta heims og er haldin samhliða

Íslendingar eiga fulltrúa á hátíðinni í fyrsta sinn en Linda Björg Árnadóttir sýnir þar textílhönnun sem hún segir að eigi að örva augað í henni taka þátt fimmtíu hönnuðir frá þrjátíu löndum og ég er fyrsti Íslendingurinn sem tekur þátt í þessari sýningu en þetta verður sem sagt annað hvert ár meðfram

ég er menntuð bæði fata og textílhönnuður en ég hef með tímanum sérhæft mig í mynsturhönnun og það er

búin að vera að vinna við í tuttugu og fimm ár og ég hef mikla reynslu í framleiðslu á textíl ég er núna aðeins að færa mig út fyrir þessa hefðbundnu hluti ég er með heilt herbergi fyrir mig þar sem ég sýni grafík á veggfóðri gólfteppi og svo eru ýmsir

sem sagt textíl sem eru í rýminu sængurver handklæði og púðar ég gaf líka út bók í tilefni sýningarinnar sem inniheldur grafíkina verkið heitir

sá sem getur ekki fengið nóg af litum og

gera í fyrsta skipti veggfóður og gólfteppi og það finnst mér skemmtilegt þannig að ég er svona kannski að horfa á nýja möguleika í að nota mynstrin mín og taka þau í allt rýmið meðan ég hef kannski haldið það er mynstur á öllu hérna inni og ég er að leitast við að gera svolítið mynstur og

form og liti þannig að

vera neitt svæfandi þetta á að vera svolítið svona

örvandi á fólk mér finnst í raun og veru grafíkin

dramatíkin mynstrin út um allt hvort sem það er í gólfum eða veggjum eða marmara vera í samræmi við það sem ég er að gera það er enginn